jamghel bhiteghel tweezers ni ghel wala inde beh fulfulde amma ghel do valle ha hosugo hunde jeh a wawata a hosa beh jungo ma bana hunde pamarun ado yi'a dhum ama jungo ma wawata hosugo dhum sai a naftira beh maghel ghel do mari nyi'e sai a jogaghel sai a naftir sai a hosa ko'a wawata hosugo beh jungo